जैसे बिल्ली होती है तो उनपे कैंसर की बिमारी भी हो सकती है। ज्यादातर जो बुढ़ी बिल्लियाँ होती हैं उनपे। और भी कई सारी बिमारियाँ हो सकती हैं।